'Yayutatzäkpatä äjtyä vistaji'k ja'kutyä mejor kenu ja'kutyä nkä'su zanahoria en ensaladita o o ja'kutyä nto'nhu licuado o ja'kutyä rayatzäjku y nkä'spatä tzujtzupä, tambien katzu 'yayutatzäkpatä por que nyä'ijtu vitamina, tambien muspatä nkä'sä betabel, usyäk sosupä o tzujtzupä pero bien raleadito ja'kutyä ja'kutyä nku'tu ja'kutyä 'yayutatzäjku äjtyä vista'ojmä.